يعني بشوف ان الانسان اللي بياكل <hesitation> في بيته او <hesitation> ما بيخرج كتير هو ورفئاته انه يروحوا اشي مطاعم فخمة اشي اماكن كتير مشهورة يعني بيحصل انه بيصرف شي الف الف ومائتين مثلا في الاسبوع واذا بيريد مثلا انه يخرج يوم فبيحصل شي الف وسبعمائة.